Petuu nekararani, en ko yekaa yekamii tilya nenyune nekatembeleananjoni koitu ale kaipwon kii nepo kwang'uut, notok koo akot chepkonda amuu kipoisyen. Ko aleini kongoi akalei karipu ak aker alee, kakotareton en paisyonik ap konyuu. Ko awekchinii kongoi akawekchi kongoi cheopa amuu, ndamaa inee, komutu taande sokonyo kotoreton kokonon chepkonda nekataretenkei. Ko pesyonoo koapaipai ochee akawekchinii jehova aleni kongoi, amuu kaimutwa taande syanyoru kiit nekapoisyee ko akoi yoe.